Ara-dalàna sara zany a le fampisana teknôlôjia amin'ny fampianarana sy fanavaozan'ny olombelona satria le raha efa hain-jareo zany e afaka i- apetraka agnatinà donnée akao de afaka afaka libra sara zareo <hesitation> mij- <hesitation> mianatra zavatra araika mbola hain-jareo kaiky de tsy very le hain-jareo iny fa fixé agnatinà donnée raika.